أفضل إنه أكون شخصية رياضية، فالرياظة تمنحني الصحة ،واللياقة، وفيها روح التحدي ،والإصرار ،وكوني رياظية فأقدر إنه أحقق إنجازات ،وألهم الآخرين بمسيرتي، والناس تحترم الرياضيين بسبب إنهم ملتزمين ، وعملهم جاد ،بعد يكون عندي فرصة للتنافس ،وتحقيق البطولات.